Mag boo xam ne am na jotam waaye loolu moo bariwul si mag yi. Fim ne nii mag buy jóg dem jàngi <hesitation> university jàng te yaa ngay sëy xanaa su fekkee sëyoo waaye yaa ngee sëy bàyyi sa sëy, dem jàngi pour jàngi xam-xam pour nga xam loola yombut; xale de man na ko, koo xam ne jotagul sëy, sëyagut, mu ngi tolloo si njàng. Kooku man na ka paska suma doom bi university yépp ba nekk bitim-réew. Am na koo xam ni tamit kii la <hesitation> jàngi doctor ba ñów fim ne doctor la moom man na ko. Keneen ki mu ngee liggéey agriculture mbirum mbetéef. Li nga gis nii moom foof lay liggéey temps yii sax xam naa mu ngee waaye bi maay jàng awma jot boobu. Maa ngi liggéey rekk, liggéey ker rekk fim toll nii maa ngi sëy. Moo tax man ki maay sëyal mun ma koo bàyyi fii man ne maa ngi dem jàngi doctor. Loolu manuma ko paska soxla bi dafa bari si suma wàlla. Waaw nga xam ni jot boobu bugg naa ko waaye mayehuy ma ko. Loolu du man a am te xam naa suma mbokkk yi ñu bari loolu moo leen di tere dañ ko bugga nag. Suñ ko amee di ko def time to time waaye pour jóg dem jàngi ko <hesitation> specially dina jafe.